O yi jat'a bia ba bianɛ da lui po ba bia wure ba bia nɛ a zia na so lɛ bawero gepar lo gepar maro jara lowɛ loho da lui po ba tun bia wure ba zia benasia wure owe lie bini to otrich otrich lo ɲumɛzo nɛ zia sɛsan o ɲan lelia bini toro lo liɔ lo jara lo pantɛr ba ɲan da lui un lo viozo lo viozo maba gazel gazel ba da lui matete bɛ ma wa po ba bia wian ho dimia ba'aa ee lo umahara lo umahara hi lebia bin to ee lɛ bawero lo umahara hi lebia bin to ee lɛ bawero lo ma wanu lowɛ beza mɛ lobɛ wanu aro wa tuii pa awe jo han vɛwa maro oo eskargo ba'a nɛ ba wa poba muɛin bia wure